Balad daowila tigjinankeni balad kododel tigjinangena, balad daowi zahmatangon digdan arabatangon digdan, yani zahmatanga shadida lakin balad kododri gena adami tala ashriker tigi wala zahma damon wala arbaenji zahma damon wala dakhakheni masnaainji nani zahmai adamirei tangokn masamena, malilog gena balad kododtoi yani.